Tal kaisa o ang baazaar o waiba ni bagwui thangjago. Puila o khe nogni chamung tal rwgwui chana bagwui pai o jemon mosola kwran thok som dal tei mairum. Logi o mwkhwuitwng tei mangso aa rok bo pai o. Tei waisa thangfru khe nangmani ree chum sapan shampoo tei sago fuljaknai thok paijago. Aboni logi o mwkhwuitwng tei alada chamung rok bo paijago. Paithakgo khe paijak manwui rok no pai o tei mwkhwuitwng mangso rok pai o. Amtwui hai khe ang talsa o waiba baazaar o thango.